<noise> Abazaghdu rvichaghe <laughs> ngaskinada kwaraghva kawai sghisagchaghda mana gwadjgaft wujil kwara hah skada giəa ahak ghighe sine kachagh sawile azaghcha luwa nga wahalna kwalch dadghuwa huchiva wusa ataəinagh wusdgha wusa buha tghise azdadghu baghikwihe wirda manakimana dgharwa chakukagh manskiva wirda manakimanha nji skarwa zaghka vjirhusana ahpəukara thah tilchagh kwarte amanigh tilchage thiə hane ko til nkuwe azga dukta wairaghnaya kamaghi kumaida kumai ghigh ghuwaəau ghuwa. a ghighman kumaida kumai aya game wida kwaragh dole gwadjgaftva wujil baghghan nawa manwil zgha ka gwadjgaft ghilaghi gole dvarsanankwa darawa ana hasta nga nughuwasha wusava haste aya nganughwas ha wusava wirda wusau <noise> ngani manilva chamjijghamda silsag ilyawau akilda wusamda ngaka wusava ngazal auka auva ngaka wusava nga mamud auka auva ngakawusava ngadugh auzalva ngaka wusava nga zal auka auva sine giəa chamda to wusa vgirch minmina ausa nai a ghuwi chana naya naithachan mina naya naighwihchan mina naya aya wida awagh maksirba juwagha kagarda wusa ghighsana gwih bigh dadghuwa buha tghis zagh wusichan ngre Sghimagha dughruda yafaghnina kachanda wusi buha thaghis hazdadzuwa azbaizuwa kamda gathgil kachacah vbaighuwa aida ghathgha vghachwiya baya dughnagh dughuwa kizgurda ghagha hasdadghuwa azdadghuwa atkwali dughruwa kdagai gwil wusachanne nga skina dangnanvau gasinan a harzi dadga wudai avaghda hlaru hlaskin kwatau wud wusari goliva sir wusau juwaghda manthra guəa ngaski bighba gurva hasdughnau niwzagh chunayau to dughruwa nganahcha maə chna hausavau dughruwa nganahcha maə chna. a laə dughudevau anahcha chaku dganau ngathdarada nthaghai nahcha juda bagam makrantatai chagur chahaghi tharəau kadasghich daghna gole daga sghichana ngharyardi bdavazgura dida bijgraf dughruwana zan dghizanna. a gurda plaghi pla hazdadghuwa kabaighuche wayaghnin ngre buha tghise kaghka manthrad sire kachigabadsire hakada haka kaghselda dga zalau kda hlaghdi hlasta dadgha zalnau